כ'ווייס נישט וויאזוי ס'איז די בעסטע וועג צו רופן זיך פאקן, אבער איך ווייס אז אויב מ'מאכט עס נישט <hesitation> גוט און שיין צוזאמגעלייגט, דעמאלטס נעמט עס אויף מער פלאץ, סו, איך וואלט אריינגעלייגט אלעס מאכט זיך עס איז גוט צוזאמגעלייגט און עס אריינגעלייגט איינס העכער די צווייטע געמאכט זיכער אז גרעסערע זאכן זענען אונטן און די קלענערע זאכן זאלן קענען אריינפיטן